<hesitation> minkaa so miɗe heɓa tew so wanaa ɗum, mi ñaamataa on ɗoo tew ka. So tew fuu walaa so wanaa ñoɗo e laboratoire mi yettiraaka mi ñaaman. Nden kaa mi ñaman sabi ko harmi fuu wajibiike ana dagoo. <hesitation> Ñaamde huunde no tawaa fu fati maayaa ɓuri yolbinde hoore mun.